<noise> Ireo sakafo tena tiako nefa lafo be a de voalohany a ny amalona, amalo-maitso moa zany no fiantsoana azy, de eo ihany koa ny <hesitation> vorontsiloza zay tena lafobe tokoa kanefa tena matsiro tokoa.